Aloa, dòppo un lungo periodo ch'o l'é stæto dominou da-a Spagna o Mescico, ciù o meno inta primma meitæ do milleuttoçento o l'à ottegnuo l'indipendensa, ciù o meno, milleuttoçentovinti, vintun.